Yilmen a yil gazoom, hen nɗe ga̱yil nɗe nna, nda̱ ma̱ ga̱pe ma̱n da na̱ bak hen, hen taɓa ɓak die muop ba, kuma jabbi gaha muan na̱ bi hok nɗe tong nin waar ga̱ɗemen yi nhen, hen nɗe tong kat yi, tun gaɗe yil nna̱ ma̱gurum men, ma̱na̱a̱n men ma̱ ga̱ɗe ga̱yil nna̱, tong shin jabbi gayil, mmuk lokaci la waru, dega̱n shin gwen jabbi mmuk ga̱yil, dega̱n niap yil nɗe nna̱ ho ga̱fe naan ɗwar muop kek toom ma̱nan, ga̱yil nanja ga̱yl men nna̱, ma̱nɗe nda̱ muop ma̱ndɗe ga̱shak, la waru sek lokaci ga̱pe muop yok puwo puanung, ma̱ taɓa ma̱kwal nda̱bi nda̱ mup ba, ma̱ ta̱ba̱ ma̱shin nda̱bi nda̱ muop ba̱, komi nian muk, men nda̱ muop ma̱ muen ga̱ga̱me, gurum ga̱fe la ga̱mang ga̱ muan nda̱ ni ga na shinɗong ga̱tong shin muk nda̱ga̱, kuma a bi ga̱ ga̱ long mou, a nda̱a̱n bi gafe ga̱shin nda̱ ni, ni tong shin zak pa̱na̱ nda̱ ga̱ <hesitation> ma̱aa lang nda̱ muop, muop swo niet hen ba, hen nde tong muan yi nda̱ muop, muop la muen zak Muop shang weel muop buk da̱ kat men nni muop la buk <hesitation> muop la buk pa̱na̱ muop buk tong da̱ kerrek neb tong sarap jabbi tong buk tong da̱ gap men nni, ko jabbi ga̱nang de maar, muop sarap tong kerrek men nni, kuma shindong hok ma̱nɗe tong ma̱kat yi, ma̱ taa kwan men bap mashabar, men nɗeɗi nda̱a̱n jabbi hok nduni nda̱ ma̱jap na̱a̱n men nda̱ ma̱kan men muop nleng ɗi ga̱dekek muop tong muen yi nda̱ muop muop tong ghin jabbi nna̱ yi de niap ga̱niap yil nna̱, ɗe yil hok ga̱ɗa̱ng yi kuma muop lakat muop rangnie na̱, nnie ga̱fe hen, hen nɗe tong na kasan ga̱bi, hen ga̱nda̱ ba nda̱bi ga̱tong kwal na̱ nda̱ naan nɗa̱a̱n tyakpya ga̱ɗe na̱ tong kat yi ga̱yil nna̱, hen nɗe tong kat jabbi yi, ngum shie fer, ngum shie kun, muop pa̱ hen, hen kat hen muan tong ga̱ shappue na̱ tong pa̱ naan tong 2oolnan, muop shappue kek, ɗe hen tong ba yi tong da̱kat nni, kuma hen nin jab tyak pya tong pa̱ gurum ga̱fe muop nleng nda̱ muop tong muen yi, nda̱ma̱ ga̱fe muop del tsa muop nleng tong muen yi tong kat jab pe hok, kuma ndatengnaam nde nung tisu yu muop nɗe tong muen yi ntiem tong mallak, kuma baba nda̱bi, gama sek ba, jap men ya̱a̱l tong na̱ dip, la ma̱niak ga̱shie pa̱n ma̱ muen, muop tong kerrek men ba. Kuma ma̱ taɓa ma̱swo ghin ma̱kwan muop ba, komi niang muk, konyi zem muop, ma̱n leng nda̱ muop, ma̱muen ga̱ shak, ma̱ muarap ga̱ shiak, sa̱ ga̱ shak nda̱ muop, kuma muop lakat, la a kek sa̱ muop paar nni tong da̱ pa̱ hen, hen lap tong na ma̱gurum men nni, buk tong da̱ na, hen tong na ma̱gurum na̱ nni, ɗe tong la̱ albarka yi kek, muop tong ɗie, muop shappue muop yi kek, kuma ba nda̱bi ga̱ma ga̱ sek ba, hen shin ga̱ɗong pa̱ naan ga̱pe ko sek yen ga̱nang hen nɗe tong na tsem na̱ nɗe to tong pet yi nɗa̱a̱n jabbi hok, muop ɗe tong kerrek hen yi, tong na jabbi tong pa̱ nhen, shini nna̱, hen nla̱ng nɗaan selrum kaga̱tep, ga̱fe hen nɗe nɗa̱a̱n ga̱fe hen nlang to̱ nkwap ma̱nda men ga̱fe ko bi ma̱ ga̱fe muop la tong ghin muop rang muop kerrek na muop na hen nni nɗa̱a̱ tyak pya ga̱ lang hen tong mua nda̱ muop Kuma muop shin tong buk yi ga̱nkang ba, muop nde tong da̱ yi ga̱ntiem, de muop tong muen ɗe tong ma̱ mallak yi ma̱ mven ntiem-jabbi ga̱la zem lu hen la tab, lanɗe, muop pa̱ hen, hen taɓa kat hen taɓa niang muop taɓa niak ga kelleng ɗie na̱ ba, ko mi dam muk, ko mi niam muk, komi tyoklok muk, hen kat, hen nɗe tong shin shinɗong yi ka, hen ɓool naan, hen nɗe tong na ga̱ɗemen yi, ga̱ɗong ga̱ɗe muop tong shin yi nda̱ hen, nda̱bi ga̱ma ga̱ sek nɗe ba ko mi nian mulk nɗang, hen kuma hen nɗe tong lap yi tong la̱, tong wat ga̱ zoom nsek, ma̱gurum men ma̱ga̱ twoot gatyak la nna̱, la waru sek shat hok, ma̱ puat shal gwat hok, tong mashing punuang muop ndin tong buk a de men tong da̱ na men muop laniak ga̱ buk, tong ma̱shin da̱ muop ba, hen, hen hoom kam gurum ngam, nang nni Kuma bi ga̱la kwal muop, hen shin ni, maɗe ɗe muop ga̱ buk yi zak da-shin ni tong da̱ pya tyak men nda̱ jap mu, muop la shin muop buk kuma tong da̱ nin tyakpya pa̱men nda̱ jap hok, tong pya tyak men, kuma men ga̱bi ga̱n kwa ba, tse a puco shap de naan ga̱fe naan dong na te tong leng ga̱ zoom nsak gurum ga̱fe baniang ga̱ shin ta̱ too ɗem ga̱tsa muk nda̱ naan, kuma naan man ma̱ ga̱fe muop nɗe tong shin yi tong tangnie men nda̱ biga̱ɗemen ba tong pet, muop tang men de, tse dei ko nda̱ gurum hoom to̱, ama muop nde bak ba naa, muop nɗe ɓak, tong shin niere kek muop ba, nnie ga̱fe muop nɗe tong shin yi, tse dei ko kuma nda̱ gurum ga̱kem la nɗe tong hoom ta̱ ama muop nɗe tong pa̱ jap lang ship yi tong paar nnie ɗe ɗe lang tong ma̱lap yi ma̱shin baiga̱ɗemen yi nni, dega̱ niap men, ɗema̱ mallak yi tong ma̱ sa̱ntiem yinni, kuma muop taɓa swo nietmen ba, bi ga̱ sata̱ tong ma̱suu tong ma̱niet muop ba, ma̱nleng nda̱ muop ga̱ tsa ga̱shie, ko muop la ruwo a tuun nyir